<noise> Am Kore Atsimo agny lafa misy manome raha; da tsy maintsy raisy am tagna roa igny sady miondriky misaotsy. <noise> Magnaraky an zay, la misy gny hadisoa da tsy maintsy mitanondriky tegna mifona. La zazakely i da mitanondriky mifanaraky am taon'ny zazakely; Laha olo be i da mifagnondro- -mifanp -ndroky mifanaraky am taon'ny olo be.